Tia tenera ore suwalei ore puna kan ore kunakan to ore kuna muhare ulang tahun desa na teto mera te one to munaso berekeng te e munasukan munasukan one letokan maworo oneleseng ka tomawekewe to kan na buro na am sauran ondei kuning mangase wias wokan wias wokan te mu nanam ore kanne na tekan te ore a paneto ore pangenne na kunin mangase adoh tera wua one rapa a kinas a kina a tikus aa teto monanam wera te'e kungkung o natante ore ire inte ngoto tera one na tera te mamiho tami mujair pei o ore to ore pini mangase kinas apate noti tilete mera ore pona a walitu wera mamahal matera teto ya ne mamoto taamanu teto harka ne na wawawe tera ne to tata tei mahal te ore manuk ento mamura Peto kan ore maburo teto par ne manuk ore kinas manuk kinas manuk ore kinas tikus ore kun kuni mangase mamiho tami aso pang pangi cakalang monanem wo uwa te'e te ore kan renteni rupan titeni aka to kuni manga so kuni mangase kinayoan te taminu asinowuren teta mino a wis woken tera te tena uwa eno nanam te'e teto a kangen pihoan ko ore aya mo hari ulang tahun desa te ore a kuna ang mamimo kuni mangase nasi ja te tepar ne to one merakuna singka lerapa kuna manantan menantang rapa piso apa wu tesene wu am apate kuni mangase rupata supingkan mu pukayo tamen mangase wu kanen ore nasi ja kuni mangase nasi ja ore te ore sia mera tekaluya hinore ento teren a munanam ore nasi ja na am apa te'e Kuni mangase tante la sua kaluya pantele pantele ka sukaluya wo a kanin tei nyere te a monanam tera te a mu suka-suka te oore monto ore lalampa peto tu kusen te merah teto nde kaluyane one su a nir patan mangase subalane ore a kary yanen ore lalampa tan ore nasi jaha ore nasi jaha tera rupan ang kaluyas subalan ne tera ne tetan te ore tomen men makere na men to mangala ne kaluya wu papan tinta soa nasi ja o kanen ore one singka to kona rupanta a konanam tantan o one-one renen kaco rupaele su pingkan ule ne supingkan wo rupa tasene a nasi ja wokanen onde a apa tee tupiniho no santan te'e te munanam ore apa te e kinas apa inta te etomonanam one leto a wias to kuni mangase wias mamu a tekare yawi sangun te e entou kiman a wias mamu kuni mangase monanam berapa ya renem Nango nango nong pete kere awias te'e monanam tan ore tina ya moto am tiamo tatim mokakau yen wias te'e winta wias wa maboro ento salalu kawawuya ku to salalu wilian ku ya ti supasar ne mambilian ani a wiaso maboro tan ore wias a tu kuna mamu no monto ya tate makauya te'e one pina ten ten paku sa lepei pei le wie lie peiseina ya tate nakompa ore kona wias mamu ore wias wookan le teren ore tina oneno tiu a monenasu ondei wias wokan kuni mangase panaur tamiwi kace tete nonanam te mera tekan te e ore one leto makewe one leto tera tera siana tea makewe te'e ore a wias wokan wong wias wokan le to a terawi a kan kamiore tera to kona wi tena ka kan kapuna wera te''e teren wias to berekeng wis teke ren ya ka wera wiane ondei ken wias woken